Mme inon ezen we ari iyinime mme ezen abami efor gee evive ishiga efor ovename gwood irem gee abani idoi omome ido ido gee abani ushame ishi gee abani ishiga onyina me nne gee abani oven be efot irem gwood etot irem mme abami efot ezen evive ishi. ke Biakpan ari vugi nne ayeni efot gee evivei mme eyak oven yen oven igee eshi shi we ite inevi so ono we nyeni efot gee evive ushi ren unusa uye ano ete chai ame uyeni efot wani gee evivei yene efot nwe ame uyemi uye gee evive yen chei oven igee eshi and ano be ayemi agham zee anuma wan shi we ebe ebe yeni mmene ee oven oshina so efot mme ezen abani ezen evive ishi so eweme ezen ivem odom gee abani ame gha me agbum ishi bee uso be ezeen gbegha mmawe ishiga gee evive ishiga gba abani edaidene ezen odom ebe mme gee abani mme urukpu ishuga gee evivei abani ishuga gee evivei nye odom ivem ive idoboro evivei abani mme ike irem odom ame ntak abani me ike ishi oven. To agba egbi we ibi ogbara jeni urei aghame ashi nkamka onai ete orum igeep ire ushi ishi, ishi kara ozom igwuru ishi, shishina gbe oren we eyeni gwood ishine egbame ntak nwe igbi odomame ke evivei <noise> ee ishi, ishi gee abani ezen gwega mme iduene, iduene iket ke evivei iket nyee evivei oven ishi ushame gwood mme abani, abani ebe shime idaiha etoveme ike ishioren, ikwa ozom ishi oven ishi igwaa mma gee egwood ike iree ke me gee ozom ishi imerume ishiga abaniwe me ike izgha gee igbonhi osha igwa mani so imisno igha iduene edaidama abe atame abani gee evivei igat mma gee iveg iduene gee evivei igat mma gee iveg iduene gee evivei igat igat ke abani ame ruma ashiga me ishi ishi <noise> ishi me ezen we ket ke abani ano gwood iket ke evivei mmang ngee ishini but abani mme ike, iket uketrem edubo ishi ishi oven gee evivei mme gee abani but abani mme ike iket ivuure ike iket enye ivuree abani ivuk ozoi ibibire igwuru ano idok edok ano akoni ukom ishime oven we akon we ishi igee ibibiree gee bani mme evivei iree new ezen yidehi we odomame abani me ike irerene. edubo izagha we ebe azagha ebe azagha me abani utak evivei ebe gwood arume rei akpaa aruma adoboro abani me <noise> ike ebe usume ishi oven mme oven gweegha ebe arem <noise> ezen yedaihi mme ineep mme imeep biakpan avuki me mme eyak ezen gee gyeme gee evivei kpat ke ozoo we ano azepvi agwee asee ogoom vuma igha gbeneza ono gee ishig ke egwood uwe gee fee ineep nwe ama mevi iden ozoo biakpan avegere igot wana ineep wama ineep wara ineep ozoo nwe erei teneme ineep ozo ishi ineep gweeghe iket dai iket ke abni, abni me igha igbi ushi ezen igha and ezeneme iket nye abani ebe ashi oven inevi inep ebe shime idaiha etovem ezen yedaihi we ket mma gee abani igwa gwat, akam mbog eshi, mmabu mma ugogo. ugogo ishi oven gee evivei amage abami but eshi ishi oven gee abani but ashi ishi oven gee abani ushi evivei igham and eshi ikwu otu ewame gee ishik otu we gee ishia yidai igham mme igha ishik ame. Ama ishi oven gham iniang ivene ikwugha igee ishik enwe so enwe gee yime gha iree Then ezen yidaihi me abo, abo iket ke abani gee evivei iket ishi oven gee abani oven eme gwood odomaine gwood ireme abani adom. ezen yidaihi akabog, akabog me gee evvivei mme idum eyen igee sume ike idam iree ishi idaine ezen yidaihi me ogbogiri ke evivie iket evivei ishi iduma eyen igee igwet ranye abani mme ike ishiga ikwaa ikok ame nwe ikot-uye iri ikok okom ike kom evid idan mme igwaa gbegha we igeri idan iket ke abani ishi mme agba naaa igbi nkamika kweni ovai eto ovun imeme ike idube ntak ikwa egwood idodonome inevi inep ntak me ike ineme igbogboa ke ishig idim so nwe ngee ogbogri iree